हर दिन के दिन चर्या अलग अलग हो खच्चे किसी दिन फोन के बार। किसी दिन बार और किसी दिन बार भी देखल जाच्चे उकर पिछे के। कारण इचे कि अगर आद्मिन फीरी होके घरे बैठल चे तो कोई काम। नहीं होके के चलते दिन भर फोन भी देखल चे और अगर काम में। ब्योस्तबा चे तो बार भी बहुत मुश्किल से फोन देखे के समय मिल। चे इसके चलते एक थोड़ जवाब देना मुश्किल भाई चे और नियमित। रूप से हर एक दिन अलगअलग ही एंसर भाई कर।